दो हजार सोल्ह को साल से कसा जुड़ाव महसूस करांगा। दो हजार सोल्ह को साल बहुत अच्छों साल चो । म्हा सारा भायला घूमबा जाचा एकट्ठा होके। <hesitation> दंत्या सारा ही घूमबा जाचा गांव बाईरे अर वा मोबाइल चला चा। दो हजार सोल्ह में मा दनवा-दनवा जल्दी उठ के सारा भायला दौड़बा जाचा। इनांग उनांग एक्सरसाइज करेचा के ईसे यो होगो उसे यो होगो। असा करा अपण तो डेली दनवा दनवा दोडांगा। फौजी की तैयारी करांगा। फौजी की तैयारी करे जिमे भी दोडे़। दो हजार सोल्ह का साल में मा यू सोचे चा के ढंग से तैयारी कर ला। फौजी बण जांगा। तो मा कई जल्दी उठे चा रोज सारा दोस्त दौड़बा जाचा। तो फौजी की तैयारी करेचा मा सारा भायला।